gott kvöld hver er í þessum þætti

frekar að spyrja hver er ekki í

reyna að komast yfir ansi mikið fyrir jólin fáum hingað Steinar Braga Sölva Björn Sigurðsson Sigurjón Magnússon Gyrði Elíasson Úlfar Þormóðsson Birgittu Mörtu Hlín Magnadóttur þær eru í kaflanum um barnabækurnar þannig að við förum vítt og breitt en byrjum á Sunnu og Þorgeiri þrjár bækur hér er fyrst Auður Ava Ólafsdóttir ör ég ætla að taka þessa niður hún er

tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna þessi bók auður Ava náttúrulega einn íslenskur rithöfundur sem hefur getið sér gríðarlega gott orð erlendis það má segja að frægð hennar hafi komið að utan já

líka að því að dóttir hans og ég er ekki að spilla neinu því þetta gerist snemma er er ekki dóttir hans

og bara þarf aðeins að endurmeta stöðu sína þannig að hann ákveður að taka líf sitt það er eiginlega svona upptakturinn hann er svo indæll að hann vill náttúrulega ekki leggja mikið á dóttur sína að þurfa að standa í neinu því tengdu þannig að hann heldur erlendis í ónefnt stríðshrjáð land einhvers staðar í Austur Evrópu þar sem hefur geisað borgarastyrjöld til þess að stytta sér aldur með borvél í farteskinu þetta er einhvern veginn svona upptakturinn í upplifði þetta eins og sko þetta er fjarskalega vel skrifað verk og og og nákvæmt hún skrifar mjög nákvæmlega og vel og er ekki með miklar málalengingar ég upplifði að þetta væri bók með ofboðslega góðan boðskap já þetta er maður sem er trúr yfir litlu þegar hann kemur í þetta land

sem svo sannarlega er þörf á að taka til hendinni á jákvæðan hátt það hafa verið þarna athafnasamir menn að eyðileggja hluti ansi lengi og svo kemur þarna einn maður með borvél og er tilbúinn að laga aðeins til og frestar eigin aftöku um einhvern tíma já það er einhver yfir þessu og það er hlýlegt yfirlæti í

ég tók ekki upp þykkjuna fyrir hann ég hefði alveg getað gert það svona miðaldra og gagnkynhneigður en reyndar ekki mjög handlaginn maður en mér fannst líka bara skemmtilegt og ef fólk vill lesa bók um handlaginn mann í sjálfsmorðshugleiðingum þá

mér að það eigi frekar að lesa þessa bók heldur en

já miklu miklu meiri pondus í þessu það litla sem við fáum að vita um við fylgjumst dálítið mikið með þessu fólki sem hann umgengst í þessu landi þessu

væntanlega og hvernig hún nær utan um

áfallastreituröskun fólksins en þetta er samt staðleysa hún er ekki að lýsa neinum stað nei hún passar sig dálítið rækilega á því en þetta er samt

einhvers staðar þar mér finnst þessi bók tala ansi vel inn í þennan samtíma sem við lifum og einhvern veginn og maður byrjar einhvers staðar maður byrjar á því að skrúfa saman og gera við lagnirnar maður gerir það sem maður getur svo er það einn af okkar

þetta er

hann skrifaði ritgerðir í skólum hann er að segja frá fjölskyldu sinni sem bjó á Öldugötu pabba sínum og mömmu og svo þegar hann fór til Frakklands

þetta eru minningabrot sem fylla kannski upp í einhver skörð sem hann skildi eftir þegar hann gerði svona bók síðast

aðdáendur Pétur eins og mig þá er þetta fyrst og fremst nánast eins og leitað að fyrirmyndunum að ýmsum hlutum og stillt þessu upp

hugskot Péturs einhver höfundur hefði nú sennilega gert sér fyllri og þyngri mat úr sambandinu við föðurinn

breyskur og þungur og áhugaverður karakter já drekkur og

kafi í einhverjum einhverjum eiturgufum allan daginn úti í bílskúr og skrifar honum eitt höfum séð glitta í þennan mann í bókunum hans hér og þar en þetta er þetta er þetta er lítil og frekar létt bók eins og kannski við gerðum ráð fyrir að fá ég fann í rauninni þar eiginlega svona mína einu raunverulegu tengingu í þessum kafla þar sem hann

tekst á við þetta samband við föðurinn mér fannst eins og það væri mjög margt ósagt þar einmitt sem sem fara einhvern veginn betur í ég upplifði þetta framan af sem svona mjög

ítarlega

nánast af því hann rekur sig mikið áfram í gegnum áhrifavalda og bókmenntir og svona þegar hann er að byrja að skrifa og takast á ég tengdi ekki alveg við þá kafla alltaf mér fannst á stundum hreinlega eins og hann væri að flýta sér aðeins of mikið ég hefði viljað fá aðeins fyllri mynd ég týndi mér stundum svolítið í nöfnum á samferðafólki og stuttum

brotum sem komu fyrir í skóla eða eitthvað svoleiðis mig langaði í aðeins meiri fyllingu sem mér fannst frekar koma þetta er orðin ofboðslega kynslóð

er sextíu og átta kynslóðin í m r þar höfum við Sigurð Pálsson sem hefur skrifað um þetta og fleiri margt um þetta fólk nú

það dettur engum í hug að skrifa um þá sem voru í m r tíu árum síðar enda var það bara pönktíminn rétt að byrja Guðrún Eva Mínervudóttir skegg

við heimsóttum hana í Hveragerði tókum mjög skemmtilegt viðtal við Guðrúnu Evu og

er að skrifa bókina með sem einhvern veginn hjálpaði henni í gegnum þetta ferli sem er skrift þessarar bókar

skemmtileg bók fannst mér hún er skáldsaga en hún er að vinna algjörlega með sjálfa sig og

efni og

það sem gerist er að hún hefur verið andvaka og svefnlaus mjög lengi er svona um það bil að sturlast finnst manni tekur inn og fellur í einhvern svona draumsvefn og það er leiðin inn í bókina þannig að það

setur mann í stellingar og undirbýr farveginn aðeins en svo fjallar þetta um það að Guðrún Eva flytur til Hveragerðis með manni og barni eins og hún gerir sjálf í raun og veru kynnist frá Lettlandi en rússneskumælandi og þær nánast fella

tekst með þeim ofboðslega sterk og falleg vinátta og mér finnst hún ná að lýsa henni svo svo fallega maður fær næstum

togstreita og

þetta er ekkert alltaf

einfalt en hún

heillast af Ljúbu og vill fá að heyra sögu hennar af uppvexti hennar í Lettlandi og komu til Íslands og segir síðan í leiðinni sína sögu og

sér heldur en ég hélt hún gengur nærri sér varðandi sjálfa sig hjónabandið andleg vandamál eiginmanns síns sem er þunglyndur og kvíðinn og og dregur einhvern veginn ekkert undan þar nei og er í rauninni að skrifa sig í gegnum ofsalega erfitt

eins og í þessu sé einhvers konar sjálfshjálp fyrir höfundinn sjálfan og í leiðinni fyrir fólk eins og okkur sem hefur líka mér finnst þetta vera bók um hugrekki hugrekki til að takast á við við lífið hún er bæði um það og hún er skrifuð með það sem aðferð

við að horfast í augu við hluti og takast á við það algjörlega á á á sinn persónulega hátt því þetta er manns persónulega viðfangsefni lífið mér finnst þetta magnað og ég held að þetta sé pínu

eru þær báðar ég elska súrkál þakka ykkur fyrir að vera hérna með mér í fáum línum og svo sjáum við og hittum Gyrði Elíasson þjóðminjar er mikið og ríkulega myndskreytt rit eftir Margréti Hallgrímsdóttur þjóðminjavörð þar er sagt frá munum og minjum í Þjóðminjasafninu en einnig frá menningararfi sem safnið heldur utan um líkt og gömlum húsum víða um land ævitýri frá miðöldum eru gefin út af Braga Halldórssyni sem líka ritar fræðilegan inngang þetta eru sögur sem samdar voru í Evrópu á síð miðöldum stundum kallaðar en voru þýddar á íslensku og má finna þær í ýmsum handritum bókin sýnir ríkuleg tengsl Íslands við evrópskan menningarheim leitin að svarta víkingnum eftir Bergsvein Birgisson birtist fyrst á norsku en kemur nú í aukinni íslenskri þýðingu þarna rekur

Bergsveinn hugmyndir sínar um dularfulla Geirmund

veldi hans við Breiðafjörð og á Vestfjörðum fjöld vígamanna og mörg hundruð þræla

í samantekt Þórs Jakobssonar og Örnu Bjarkar Stefánsdóttur hefur að geyma minningar frá á Þingvöllum nítján hundruð fjörutíu og fjögur flestir sem segja frá voru börn og unglingar á tíma hátíðarinnar tilnefningar til

bókmenntaverðlauna kvenna voru tilkynntar í gær þær eru í flokki fagurbókmennta eyland Sigríður Hagalín Björnsdóttir kompa Sigrún Pálsdóttir raddir úr húsi

Steinunn g Helgadóttir í flokki barnabóka Doddi bók sannleikans Hildur Knútsdóttir og Þórdís Gísladóttir Íslandsbók barnanna Margrét Tryggvadóttir Úlfur og Edda

og í flokki fræðibóka og rita almenns eðlis Heiða

gyrðir þú ert að senda frá þér tvær bækur í einu ljóðabókina síðasta vegabréfið og

af hverju gerirðu þetta svona þessar bækur urðu einhvern veginn til þannig svolítið einhver víxlverkun á milli þeirra ég lít

ekki í fyrsta sinn sem ég geri þetta ég held þetta sé

jafnvel sjötta parið sem kemur svona út saman kannski

og ljóðabók um leið þannig að þetta virðist vera dálítið vinnulag hjá mér en þær kallast á þessar bækur já þær gera það að einhverju leyti

sömu viðfangsefni og slíkt í þeim stundum var jafnvel álitamál hvað lenti í hvorri sko það var eiginlega dálítið þannig svona framan af smásagnasafnið eða

afar efnismiklar þó þær séu stuttar þær eru mjög margar og þetta eru margar raddir

held ég megi segja það væri til dæmis mjög varasamt að setja samasemmerki milli þessa

sem er í mörgum þáttanna og mín

ég lít á þetta sem margar raddir nánast eins og kannski leikrænt þannig séð sko einn þráður sem er þarna það er ferð til Vesturheims á Íslendingaslóðir í miklum kulda þetta svæði

í Kanada hefur lengi verið mér hugleikið og ýmsu í vestur íslenskum bókmenntum og slíku þannig að þetta var svona mjög nærtækt og hafði auðvitað mikil áhrif á mig þegar ég fór þarna vestur á þessar slóðir og kom á slóðir ýmissa þessara höfunda eins og Stephans g auðvitað og Jóhanns Magnúsar og en þú hefur verið þarna í kulda miklum kulda miklu meiri en hér á Íslandi Gimli tvö þúsund og fimmtán tuttugasta og fyrsta mars klukkan tuttugu og eitt tuttugu og eitt frostið hér á bökkum vatnsins er nístandi mínus tuttugu og ein gráða bátarnir liggja við bryggju vegna íssins sem þekur allan vatnsflötinn hvernig sem ég sá áðan þegar ég sofna á gistiheimilinu dreymir mig að ég sé að spila tuttugu og eitt svo ertu farinn að skrifa glæpasögur já þetta er svona ákveðið tilbrigði við formið ég náttúrulega las minn skammt af glæpasögum í barnæsku og á unglingsárum en þeir höfundar sem ég las nú mest þá voru

svo eru þarna margir þræðir eins og eins og Karl Marx er þarna og dauða höndin í úr kvæði Hannesar og og

þetta gefur mjög mikla möguleika á að fara vítt og breitt nota margskonar tóna alvarlega harmræna þetta á mjög vel við mig að geta

hoppað dálítið milli viðfangsefna og farið hratt á milli svæða einhvern veginn og reynt svo að raða því saman innan bókar þú leyfir þér að vera

allir geri sér grein fyrir því að Gyrðir Elíasson sé svona fyndinn höfundur ég held að það hafi alltaf verið húmor í bókunum hjá mér alveg frá upphafi ef menn hafa augu til þess að sjá það en það má vera að

breyst og slíkt enda breytist maður með árunum hvað húmor varðar þá held ég maður segir eins og

William Heinesen sagði einhvern tímann að allur sannur húmor hefur af hryllingssögum og það er til dæmis þarna sagan þar sem að skordýrin vaxa og verða risastór já ég er alltaf dálítið veikur fyrir þessu formi þætti þetta er náttúrulega akkúrat þessi prósi sem þú nefnir auðvitað nærtækur í dag á tímum umhverfisvandamála og slíks það eru rosalega margar hugmyndir í þessu

ekki margir höfundar sem fá svona margar hugmyndir held ég er þetta eitthvað sem leitar alveg stöðugt á þig yfirleitt með minnisbók á sér punktar hjá sér og það þarf ekkert oft nema

atvik til að kveikja svona síðan spinnst þetta út frá því

yfirleitt verður þetta einhvern veginn þannig til að maður sér eitthvað verður vitni að einhverju punktar svo hjá sér eins fljótt og hægt er kannski síðan liggur þetta kannski í einhverri minnisbók í dálítinn tíma áður en það verður úr þessu eitthvað getur ekki verið óþægilegt að vera svona mikið tengdur inn í í svona mjög óþægilegt sko þráhyggja og slíkt sem fylgir því en svo koma nú líka alveg heilu tímabilin þar sem manni dettur ekkert mjög margt í um mannninn sem hafði verið saknað í þrjá daga hún hlustaði á lýsinguna á honum hvernig hann hafði verið klæddur

og hæð hún andvarpaði og hélt áfram að snúa sveifinni dökkblá jakkaföt lágu snyrtilega samanbrotin á stól við eldhúsborðið hér er þriðja bókin sem við fjöllum um í þessum þætti og er tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna allt fer eftir Steinar Braga þetta eru nítján sögur steinar miklu stærri en hjá Gyrði það er að segja varðandi lengd sumar frekar langar og þetta gerist vítt og breitt um heiminn og í rauninni söguefnin eru mjög fjölbreytt já ég lagði

ekki upp með það endilega eða neitt þannig séð ég held sko komandi úr stórri skáldsögu þá bara ölvaðist ég af möguleikunum í smásögum og þú getur ferðast hratt á milli heima og persóna og þetta verður einhver og tekur til sín allt held ég sem býr í reynslu manns og neitar því eiginlega að vera skipulagt eða raðað saman þótt það gerist óhjákvæmilega á endanum helsta áhyggjuefnið var kannski að þær væru of mikið svona hingað og þangað en ég býst við að það sé einhver grunntónn þarna

að lenda í einhverjum vandræðum en það er svo sem ekki nýtt í í skáldskap það er það er kannski sko áhugavert finnst mér

hvað þetta spannar sko sumar sögurnar eru beinlínis hryllingssögu og alveg út í það sem maður mundi kalla bara pulp á amerísku já ég meina ég legg ekki upp með neina ramma þannig hvað er leyfilegt í skáldskap og hvað ekki ég spyr mig ekki að neinu heldur er það bara hvað vekur áhuga minn og þegar kemur að hryllingi er það ekki

endilega píningarelement heldur hef ég oft ofsalega gaman af því að skrifa um hörmungar mér finnst það fyndið líka á netinu var farið að rugla þér saman við einhverja sögupersónu sem þú skrifar

sem eru auðvitað meðmæli með því sem ég skrifa ég meina þannig á það að vera ég býst við því að til þess að ná hinum endanlega árangri sem höfundur þá verður fólk að rugla manni saman bara við persónurnar

þú skrifir af svo miklum krafti að það er eins og þú sért kominn

er einhver svo rosalega sterk tjáning og sterkur tónn í þessu

það virðist eitthvað vera að virka þá ég skrifa bara með samloku við hliðina á fartölvunni stundum sterkari reynslur sitja í manni og það hlýtur að næra þá skriftina hvað mér finnst vera

reynslunni það eru engar hömlur ég er viss um

hafa kannski minna hugmyndaflug en þú en beita sig kannski harðari

ég veit það ekki ég held ég hafi verið frekar meðvitaður um það strax í upphafi að

losna bara við það og skrifa skrifa ofboðslega grófan texta bara til að birta í einhverju tímariti og heimta svo að móðir mín læsi

það bara í hvelli veginn þróast þannig að ég

er miklu lokaðri í persónulegum samskiptum og vara mig mikið á því að vera ekki að ganga fram af fólki en í í bókunum er einhvern veginn allt opið sko góðar sögur þar sem eru bara karlar að sitja saman á næsta bar og tala saman það er fínt og kannski ein besta sagan í bókinni svo eru svona tindar í ákveðnum skilningi eins og til dæmis um hvíta

nefna sem gerist í endaþarminum á á þekktum íslenskum stjórnmálamanni já en það

Sigmundi Davíð forsætisráðherra en á endanum var aðdráttaraflið fyrir mér sko hversu hversu notalegt var að vera þarna inni og þessi svona djúpa friðsæld sem finnst

inn í kviðnum á Sigmundi og maður hefði ekki getað ímyndað sér nema með því að fara þarna og hreiðra um sig svo verður eitthvað til úr

sem er allt annað en maður hélt steinar Bragi ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn við skulum fræðast um rithöfundinn Sigurjón Magnússon og bók hans sem heitir

Sigurjón bókin þín heitir

hann er til kominn vegna þess að þá hefur aðalpersónan Tómas þetta er menntaskólakennari og hann hefur valið

eftir Snorra Hjartarson Land þjóð og tunga sett hana í ljósrit fyrir nemendur sína og þetta mælist ekki vel fyrir í skólanum þar sem hann kennir menn vilja meina

falli ekki alveg að hugmyndum manna um fjölmenningu

og þetta leiðir til þess að þessi deila stigmagnast og endar með því að hann segir starfi sínu lausu en þetta hefur líka áhrif á hjónaband hans það var kannski ekki beisið fyrir en alla vega að þá horfir illa fyrir þeim hjónum honum og Selmu sumarið eftir þá fara þau saman til sólarlanda í þriggja vikna frí svona í þeim tilgangi alla vega hvað hvað að honum snýr að að þar gerist sagan sem sé en bókin gerist í þessu

alla vega Selma til dæmis talar um sólarströndina sem einhvern stað þar sem þau séu nánast utan við umheiminn þarna skiptir ekki máli hver þau eru eða hvað þau heita

þau geta gleymt öllu en svo náttúrulega er reyndin allt önnur vegna þess að það flýr enginn veruleikann og hann ryðst þarna inn með dálítið óvæntum hætti

Tómas er maður sem einhvern veginn stendur með ákveðnum hlutum þeir hlutir sem skipta hann máli að hann einhvern veginn er tilbúinn að berjast berjast fyrir fyrir þeim bæði átti það við um

þessi kona skiptir hann máli þannig að hann sýnir dálitla einurð og

að vinna hana aftur

þetta sé eitthvað sem gæti gerst að kvæði eins og ja Land þjóð og tunga þrenning sönn og ein yrði ja bara

að málið hlýtur að vera það hvort að kvæði eins og þetta sem er innblásið af þjóðernisrómantík síðustu aldar

hvort að það einhvern veginn geti staðið í einhverjum að kenna það eða bera það á borð fyrir nemendur í menntaskóla

það sé hafið yfir allan vafa að svo sé við sjáum líka

námsefni í skólum hefur breyst mjög mikið breytist mjög ört ég er til dæmis alinn upp í skóla við mjög söguskoðun Hriflu Jónasar það þætti nú ekki góð latína í dag sumpart virkar þetta eins og dálítið gamaldags hugmynd Land þjóð og tunga þrenning sönn og ein ja en Land þjóð og tunga þetta kvæði

er snar þáttur af okkar bókmenntasögu og ef ég má svara hérna fyrir aðalpersónuna Tómas að þá myndi hann hiklaust líta líta svo á að honum bæri sem

kenna þetta kvæði og kynna það fyrir nemendum sínum ef hann gerði það ekki þá væri hann nánast að bregðast þeim en var einhver sérstök kveikja að því að þessi saga varð til á bak við eina sögu eru í sjálfu sér oft margar hugmyndir en en því er ekkert að leyna að að þessari sögu hún tengist þessu sem þú ert að spyrja mig um hún tengist

kunningja mínum manni sem ég þekki sem sem lenti í kannski ekki alveg sambærilegum erfiðleikum í í skóla kennari sem sagt en alla vega þannig að þarna voru gamli gamli tíminn og nýi tíminn að mætast og þetta varð honum mjög erfitt

kannski á pínulítið annan hátt en en í rauninni vandinn er sá sami já hingað er kominn Sölvi Björn Sigurðsson blómið saga um glæp með gylltum kakkalakka framan á Sölvi já þetta er fjölskyldusaga þetta er líka má því að ættfaðir þessarar fjölskyldu fór til Rússlands og vann þar við sovésku akademíuna á sjöunda áratugnum og var í svona ýmsu kukli kynntist þar líka kaldri stúlku bókin byrjar í rauninni á því að aðalpersónan vaknar um miðja nótt og er einhvern veginn knúin til að horfa svolítið sterklega framan í

eins og einhver dulrænn skjálfti hafi farið um allan heiminn og hann sjálfan og hann fer að horfa í raun yfir farinn veg og inn í sjálfan sig og þá er þetta svona

mótandi afl innra með honum þessi atburður þegar systir hans hvarf þrjátíu og þrem árum fyrr í byrjun níunda áratugarins en þetta er í rauninni íslenskt borgaralegt umhverfi já já þetta eru borgaralegu hverfin í Skólavörðuholtinu þessi fjölskylda

verður fullorðinn maður kaupir hann sér hús hinum megin við götuna og fer inn í svona viðskiptaheim og tekur við opnaði apótek

flutti til Íslands eftir

borgaralegt fólk en

það getur ýmislegt hent það líka sko þú ert einhvern veginn ekki einhamur og maður veit ekki alltaf hvaðan þú ert að koma í skáldskap þú gefur gefur út þín fjallaði um Björn og skrifa um veiði líka já

svo sem farið út um víðan völl

sú sem ég hef verið að vinna hvað

meira meðfram svo tók ég mig til fyrir tveimur

árum og ákvað að vinna úr þessum efnivið sem safnast svo saman í þessa bók

á einhvern hátt og einhvers konar bók sem mig hafði

lengi lengi langað til að skrifa en sko meðfram þessu ertu svo að gefa út

með þér Uppljómanir og árstíð í helvíti þetta er höfuðskáld Frakka já við vorum búnir að vera með þetta svolítið lengi saman á bak við eyrað báðir búnir

Rimbaud frá unga aldri og svona partur af manns bókmenntalega uppvexti að lesa hann þannig að þegar tækifæri gafst að koma þessum helstu verkum hans út á einni bók þá var það bara virkilega gaman þú ert í því sem er bundið mál og hérna er nú eitt frægasta kvæði

tákn um hugsjón mína á jörðu drakk ég dreggjar andans bríma og dreymdi heimsins ást

á næstu grösum svo endar þetta í miðjum einn ég orti og undinn sló því

þar bjuggu líka leyndarmálin mín þetta er mjög dularfullur maður hann var algjört undrabarn og yfir honum býr enn einhver leyndardómur og

það er það

líka sem gerir þennan skáldskap svo magnaðan að hann einhvern veginn bara seiðir mann til sín með nýjum hætti aftur og aftur sá

miklar sýnir en hætti að yrkja þegar hann var hvað nítján nítján til tuttugu já um það bil þakka þér fyrir Sölvi blómið það er skáldsagan þín þú hlýtur að vera einhver fjölhæfasti rithöfundur Íslands því síðast held ég við höfum hist við Elliðaárnar

veiðistöng á Skólavörðuholt þar sem oft má sjá Úlfar Þormóðsson á ferli enda býr hann þar rétt hjá sæll vertu Úlfar þú varst að senda frá þér þessa bók sem heitir Draumrof og gerist nú á þessu holti hérna í bænum en ég ætlaði að nefna það við þig líka að þú átt víst fimmtíu ára

hana síðasta veturinn minn í Kennaraskólanum og lauk henni

hvorki meira né minna búðarglugga aðalmálið samfélagið var feiknarlega pólitískt á annan hátt heldur en núna en það voru gríðarleg átök alls staðar fannst manni alla vega í þeim kreðsum sem ég

sjálfur úr Keflavík þar sem að herinn var allt um lykjandi ég kom þangað ég kom norðan úr Skagafirði ellefu ára gamall og vissi þá ekkert hvað her var svo kenndi ég kennaraprófi þá kenndi ég í Njarðvíkum í fimm ár og húsið sem ég bjó í það var svona akkúrat í

ég bjó við undirleik en það er svo margt sem getur þurrkað út minnið og kannski kemst hann að því í

hann er ekkert búinn að missa það ég get sagt um þessa bók að þetta er einhver fegursta bók á markaðnum sjáðu bara hvað hún er falleg meira get ég eiginlega ekki

um söguna það er vont að missa minnið en sumum hlutum er líka ágætt að gleyma já já en það eru yfirleitt hlutir sem maður velur að gleyma það er oft þannig

margir af þeim sem hafa misst minnið þeir missa það sem þeir sakna en hitt ekki eins vel gert í lífi þeirra og þeir vildu gjarnan gleyma það hangir fjandi lengi er mér sagt þannig að Brynhildur Björnsdóttir er hérna hjá mér hvað

ætlum að skoða bæði hrollvekjur og fantasíur eiginlega bækur sem sækja annars vegar í íslenskan

og goðsögurnar okkar Snorra Eddu og þann heim allan líka hvernig íslenskum höfundum tekst að aðlaga

íslenskum bókum eða íslenskum veruleika sem sagt allt í lagi að skrifa hrollvekjur fyrir börn nú orðið gömlum ævintýrum þá voru þau öll vaðandi í hrollvekju ó já þá er rétt börn skilin eftir úti í skógi hérna er einmitt hrollvekja þín eigin hrollvekja Ævar Þór Benediktsson já þetta er þriðja bókin í þín eigin seríunni hans Ævars þetta er svo skemmtilegt að þarna geturðu valið endinn þú þú getur í rauninni ákveðið sem lesandi hvernig þú lætur bókina enda

við komin dálítið inn í

teiknimyndasaga hún

Snorra Edda og goðsögurnar okkar og Íslendingasögurnar það var einmitt gerð fyrir nokkrum árum bókasería um Njálu og nú er verið að taka

skálmöld og vargöld og hver veit

Snorra Eddu og við fylgjumst með sem verður valkyrja og hennar ævintýrum mjög spennandi

þetta er framhald af bók sem kom út í fyrra vetrarfrí þar sem að í vetrarfríinu kemst fjölskylda að því að það eru lentar geimverur á Íslandi og farnar að haga sér eins og þær

að hausti

í þessari bók er haldið áfram með það og þessi saga til lykta leidd þetta reynir dálítið á taugakerfið einu sinni var strákur sem var inni í brennandi skóla og hann lokaðist inni í klukku og svo varð hann draugur

er ekki bara það sem er til umræðu heldur líka er svona

inn í persónulegum harmleik sögupersónunnar ýmislegt sem er snert á í þessari

eru gestir okkar Marta og Birgitta

skrifa hryllingssögur fyrir börn og það hefur orðið nánast eins og stór iðnaður hjá ykkur það má alveg segja það við þær eru hryllingssögur fyrir börn og unglinga

þetta orðnar margar bækur það er áttunda bókin sem var að koma út maður þarf alveg að telja í huganum jú það var áttunda bókin sem var að koma út núna í haust hún heitir reyndar endalokin ekki ekki Rökkurhæðir en er hluti af þessum sama bókaflokki þessar sögur gerast allar í sama hverfinu þar sem er er svona ýmiss ýmiss óhugnaður sem á sér stað já þegar við byrjuðum með þetta langaði okkur að skrifa hrylling en ekki bara hrylling vildum hafa svolítið frelsi líka til að skrifa ekki endilega saman ýmislegt mjög skrýtið gerist þannig að bækurnar eru allar sjálfstæðar það sem tengir þær saman er er hverfið þetta hverfi búa krakkarnir og þau tengjast í gegnum bekkinn og vinina og slíkt en þær eru allar sjálfstæðar þetta eru sem sagt íslenskar hryllingssögur fyrir börn já og sækja

gaman af því af því við tengjum þær bara í gegnum hverfið að þá höfum við svolítið mikið frelsi ein er hreinræktuð draugasaga svo er fantasía og þar er sótt í þjóðsagnaarfinn og það er svona

í einni það var hluti af því sem okkur langaði að gera að hafa þetta fullkomna frelsi til að skrifa hvers konar hrylling sem við vildum spennan það er eitthvað sem krakka langar að lesa þau langar að lesa meira og halda áfram þetta er náttúrulega hugsað sem bara skemmtun og ekkert annað bara eitthvað sem krakkana langar að grípa og langar að klára þessi útgáfa ykkar vatt aldeilis upp á sig nú eruð farnar að gefa út hvað tuttugu titla í ár já hefur heldur betur stækkað við erum með bæði erum við að gefa út bækur eftir íslenska höfunda og fáum sent mikið af handritum og eins erlenda höfunda sem við að þetta er orðið ansi miklu meira heldur en við ætluðum þegar við sátum við borðstofuborðið hjá Mörtu og teiknuðum kortið af

þetta er orðin bókaútgáfa

Úlfur og Edda dýrgripurinn eftir Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur gerist í Skálholti virkilega flott bók hún einmitt eins

að tala um áðan hún tengist inn í þennan okkar úr Snorra Eddu og þau villast þarna

núna í janúar fyrsta bókin og komnar út fjórar bara núna í ár og allar bæði á pappír og hljóðbók þessi var einmitt að fá verðlaun það er mjög gaman verst að maður getur ekki hlustað á þetta sjálfur því maður skilur ekki þýskuna nógu vel þetta er velgengni Brynhildur ég þakka fyrir að koma í þáttinn þetta er búið